No, pensu ch'a sia pa etich, ognün a deu sta ënt ël pianeta dunt al e naisü e chersü e s'ün a völ pruvé a cercé ün autre pianeta e a lu trova, a deu pa ruiné l'autre pianeta e amasé i abitant dë l'autre pianeta